Raha ôtran'ny aty aminay a, dia arakaraka ny tragno tsara mi. Tragno tôle zao a eo amin'ny ray hetsy dia efa afaka manofa tragno. Dia ny tragno raty a telo alina na efatra alina dia efa afaka manofa tragno.